Ny sakafo nentim-paharaza holandais da herengue crue ampiarahandreo miaraky amin'ny tongolo be sy cornichon. Da ireo koa mihina gôfra izay asiandreo sirô izao da tena mamy io.